Foydalanish tez tezligiga qarab asbob uskunalarini joylashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Kundalik idishlar qo'l yetadigan joyda turishi kerak kam foydalaniladigan narsalar yuqoriroq joyda yoki quyi javonlarda bo'lishi kerak. Maxsulotlarni katigoriyalariga ajratib oling va tartib bilan saqlab qo'ying.